Sen a ka, kainy ainy nating farusk non fadis tan puan tsonyo <noise> ge nai nyo ainy ror <hesitation> liset ge toperere ai nating kat firing non puan tsomyo <hesitation> nainy nyi kamirou kusoo. Nyo nating kosoo rou, kima kosoo na rof kosoo na iring nating kat, firing non puan tsonyo <noise> mes nainy ana nyo komainy mat rou, nainy nyo nating kosoo rou nainy nyo nating ainy rou liset ge gekoo toperere. Ka nating kima rof tsu nyo tan ainy, mes nainy nating atsun non mes. Nyi kosoo rom nyi te kosoo, mes nainy nyi kuri rom nainy kosoo rom <hesitation> kosoo paut non tan gogon tsuam <noise> nyi nating komainy mat rom nainy nyi ainy rom ka tovei. <noise> ai tsun.